नशीली दवाओं के जरिये मानव की भावनाओं को बदलना अनैतिक कार्य में आवत है। क्योंकि आयेते मानव के विचारन पर बहुत गहरा असर छोड़ जात है। और नशीली दवाईयाँ ते मानव की जिज्ञासा और भावपूर्ण बहुत ही बेकार स्थिति में हुई जात है।